Urazuwar, bañaan këënjá wul umpunki abíri pëënjënţan ulef iñaan. Á mëënjá këënjábana kom këënáam unko bëreŋ. Urazúwar abíri pëënjënţan ulef iñaan. Mëënţíij urazuwar, këëmaŋ kawel kálentis këënţú kël ţí báameţú urazuwar, urazuwar ibik iyi ací iyi bababú kacëlani. Ayi razuwar umpunki kaloŋ, umpunki ngëjongun ayëlan pëëmpunkëna been, fok këwel kálentis këëmontur kël, këëningan kël dí urazuwar këëyëlan këënpunkëna bël. Urazuwar mëyëlan káampunkëna been, ayëlan pëëmpunkëna imbánkaţ, ayëlan káampunkëna bëënjúwak uwala këëmpunkëna intokëtokan. Baloŋ bëëje bëëjábin ulef, bëënjinc ink bëënjeej urazuwar káampunkëna umëënţawun.